أنا مؤمنة بالقدر وعارفه إن اللي ربنا كاتبه لينا هو الصح وهو القرار الصح بس برضه مكنش أنا <hesitation> عايشه حياتي و <hesitation> مش مثلا مش مش مثلا مش بصلي ولا بتعبد ولا بتعلم ولا بحاول إني أكون متفوقة ف حياتي وبعدين أقول يا رب أنا ليه متوفقت يعني متفوقتش أو متوفقتش ، مصير الانسان بايده مهما كان اه ربنا لو ربنا كان عنده خطة تاني ماشي بس أنا عملت بالاسباب مش اكون معملتش بالأسباب بعدين أزعل